באלניסבה לאנאופאד’ אלכאיןין פ למקום אלח’דמה, מא כאיןש בזאף פאלחקיקה, כאין וחד אלארבעה דיאל אלאנופאד’, ו וחד אלנאפדה סג’ירה דיאל אלח’מאם היא חמסה, וזוג דיאל אלאנופאד’ דיאל אלאדארה פין מא כאין אלסידה אלח’דאמה מעאנה, וזוג דיאל אלאנופאד’ פ למקום פין ח’דאמין חנייא פיה, האדא שאי’ לי כאין, אלאנאופאד’ לג’ד.